الشهرة عندها مزايا وعيوب، المزايا مثل الفرص الكثيرة اللي بتفتح لك أبواب كثيرة في العمل مثل العقود التجارية، عندك قدرة على التأثير في آراء الناس، والمكاسب المالية والعيوب مثل <hesitation> فقدان الخصوصية <hesitation> والانتقادات اللي بتتعرض لها، ويمكن تعرضك للعزلة بسبب قد- عدم قدرتك على الوثوق في الناس.